Scì, ch'a fa angoscia! Ò a-o manco l'é quello che e gente dixan, e che liatri mæximi dixan. Gh'é un dito ingleise ch'o dixe che pe mangiâ ben in Inghiltæra besorriæ fâ træ vòtte colaçion a-o giorno. <hesitation> Mi no ghe son mai stæto, donca no pòsso parlâ pe esperiensa, ma quello pöco ch'ò visto, e ciù che tutto quello che sento dî, o no l'é guæi invitante, pe coscì dîghe.